आमचा घरातली सगळी गोइंच जाळली आसत मागें सगळ्यांची माय भास कोंकणी आनि आमी घरा चार जना आसतं मी म्हाजो बाब। आई आनि म्हाजो भाव आनि आमी एकांत भाषाव बोलतो ती जावन आसा कोंकणी।